Taim ene tsi tsiako no ma tsi kiu, kiu me nambana, <hesitation> ma iso pa ma vu ti, ge iso pa vatobi ra ma uts, tete nuu. Taim tse ne sara sisio no eng to paka ka vama noto, taim pene pa te en inu, vets sasa mar vakav veri, kikiu wa nu, mis nambana. Bero taim, ne tete nu ka, paka tsuk a mar ne tsi tsiako nu. Umbam taim, teno tsi taim peng ka iso me oh pameli vavore me a ruer. Vevets a ma rekasa to tavuts, ne mam kia ta va onoto bero ar tsa tavuts, vama noto ka iso ti, kia ta iso ka na ka va viu ganga ge ikai. Umbam taim, nau garen, en ru weine, vasusuvu, iso ama moto, kiap tsi, umbam nambana ka iso ka va vore, vevets a mar voroti tsiako so po pa na tete nom. Bero ar, vets wa ve ni, umbam taim ne karaus ka tete akuk wei nu en inu pene komana. Umbam taim, kene va yu tsi umbam nambana ka iso ka vavore me a ruer ka vevets a mar voroti to sopo nor komana vanu, mar bero taim na ka iso, ka iso, rova taim tsi kia ta onoto nu, ka sino pa va ots po tsi umbam ti ka is ka tsi va sisio, tsiako rova kokomana ar via na tsi tsiako nom. Mar rerekasa to tatavuts nor, ta te wa pa kiu, ah vatobin a uts, tsiako umbam sum, tate po tsiako kaikai, or vatobin a uts, ta te po va nasa tsuk ka ma va nasa veni pa vanasa mio pameli. Mar veri kora, na mam tata vuts nor, en vanu te na umbam taim tsi ne paka, taim pene pa va mama noto, iso kora nu en inu, ka tsiako va ma noto, umbam taim na en ruene ka oh via rova kora, mar bero veri kora, sese no taim pene pa vamanoto ka tsiako mar tsi ar pene. Via rova kora.